Ñy fomba famoroñan-kira: -Mila mana ñy hevitsy tea nteña ho volañy teña, hevitsy fototsy aminy ñy hir'eñy ao, ñy raha tea nteña ho volañy, ñy hafatsy tea nteña hambara aminy ñ'olo. -Mila manaitaitsy ñ'olo ñy hira hiranteña, mila misy hafatsy hampità nteña aminy ñ'olo reñe, zay ñy fomba famoroñan-kira, mila misy feo hanaova ny hir'eñy e.